जैविक और अजैविक खाणु मां यु फरक छा कि जैविक फल, सब्जी, अनाज बिना रसायनिक खाद की उगायी जाँदी जैविक खाणु स्वास्थ्य का खातिर लाभदायक होंदू और स्वादिष्ट थी हौदू जबकि अजैविक खाणु मा कई प्रकार का रसायन, कीटनाशक इस्तेमाल होदा जु कि फसल के तेजी सी बढ़न मां मदद व ज्यादा पैदावार होंदी, पर ये ढंग से उगाई फसल, सब्जी, फल शरीर का खातिर हानिकारक वै सकदी ।